Émoto sin émobilét, injé émoto nirégé nicaméné gatéhiléén. Émoto nérégé batariya émobilét; émoto érégé sécurité émobilét, émoto hon gatéhiléén yo: basaha mat bugori, émiit yon galub mat ubooj, néni gapoor gubajo, gapoor gagu mat gugori.